Sarotsy zany ieo zao hoe fandriam-pahalema tanteraky anivon'ny fiaraha-mony zao satria io zavatra io da mifandray amin'ny fitiavan-tena amin'ny fianakavia ary amin'ny fireharen-kevitsy. Na izany aza ny famporisihana sy ny fifampiresahana ary ny fahatakara ny maha izay azy azy dia afaky mampiseho ny ady.